Llojet e peshqve që i di janë kto: sallmoni, tuna, levreku, trofta, krapi, skumbri, koci, sardelja, krapi i egër, peshkaqeni.